अम्रादिवासी लोग मत संगीत <hesitation> काई भी होई। ते संगीत अज वज़ाड़े ते संगीत मा मांदल वज़ाड़े ते हमों पूला। <hesitation> मानसान गीद गाँवने होई रहा है विया। मान ओसासा गीद गाई रहा पन कोई कहे के सास्रे संगीत। भी होवेन पार्स संगीत भी होव पूला पंजाबड़े आवे ती बले। बले करीने भी संगीत भी जाड़ेन पूला गहने भाती भाती ना। संगीत रोहे मी त जानू नी मी त खाली बादल जानू।